لعبتي المفضله واحنا ظغار كانت الكورا كنت دايما اجمع ربعي وصحابي بعد المدرسي كان في فناء جمب المدرسي كنا نلعب <hesitation> نلعب واي وسعات نلعب جمب فناء جمب الـ-الدار <hesitation> كنت سوي حالي <hesitation> دايما أنا الحارس و اسوي حالي زي نجوم الكبار، <laughs> وكنا نسولف لحين تغيب الشمس بعدين نرجع البيت.